لو كنت راح توقينة نتناول العشاء مع شخصية تاريخية، كنا نتمنى أن نرجع لأسد الصحراء عمر المختار، ثعلب الثحراء الذي يهابه جميع الطلاينة وهربوا منه في الصحراء وخافوا عندما قبضوا عليه إحترموه أشد إحترام.